Lekin agar ham aam insan ki bat Kare to ek saptah me mail milne ki sankhya kai bar to is par nirbhr karte hai ki jaise kam ko apne waktigat jivan aur takniki sampark mail ke prakar se sambanthit mail agar kisi ne offer kiya to ya waysay me kam karte hai to pratek din panch chahah se das mail mil sakte hai. Ye mail robot meeting ki jankari project update ya anya kamkaji jankari ke bare me hote hai. Vyaktigat mail vyakti mail amtor par kam hote h lekin parivar aur doston se saptah ma ek se do mil sakte h jaise shubhkamnaye ya kisi karyakram ke bare main jankari. Promotional mail aur leave letters apne kuch websito ya sewayo ke liye sign Kiya to saptah ma das se bees promotion mail ya leave letters mil skte h. Ye khaskar utpado upsar ya samacharon ke bare ma hot h.